Si al e etich perché ütilizant la tecnologìa ün a ëmpara co d'aute coze che magara sensa a pudrìa pa ëmparé, però dizuma che 'na volta ch'a i era pa la tecnologìa le coze i ëmparavu i stes e cuindi sai pa coza a sia mei